نجم نكتم النفس نتاعي تحت لما نتصور متاع عشرين ثلاثين ثانيه خاطر انا من لعباد لي منجمش نقعد برشا تحت لما لمده طويله معناها دونك ما <hesitation> نتصورش كان اكثر من ثلاثين ثانيه سي ديجا معناه ثلاثين ثانيه بالنسبه لي <hesitation> برشا منجمش نكتم النفس برشا النفس نتاعي <hesitation> اكثر من ثلاثين